Aya kongoi misiing, ee kakakimwa kelee tos iporu tuga, <hesitation> chayeti. Anan kopor kole <hesitation> ingen chito niripe, <hesitation> ing anee kongen amuu, yoimeche ikei teta koo ko ngomaingenin teta koui sigei. Koimin anan kotiarta chego anan koesyo kekei. Eeh ake kora ya koyoiyagii koo yewagee teta, akoma akomaingenin komuuch koma magas <hesitation> ko yelaini yewa ako yakewagee inyendet neingenii, kokasi akoweg. <hesitation> kito kora agee koyoipoe tanyatak yoipoe tanyak ko ngyepai chito nemaing'en tanyataki komuuch ko, <hesitation> aya chito neripee <hesitation> tanyataki koyepai tanyatakii kokokoko ko kwame amitwok yekapai chito neingen. Yekapai chito nemaing'en ko atkan kora missek kumuuuch komuch maam aitwogik kei kaindechin chichoto.